Oime <noise> ñanoi naraa, mandarina, rima, pomelo, rimoreta, kua reta gui se jau rima, jokua tanta ayue, mbaeti kirai serie oyap,o iru jau yave serie tinie jarea jaeramo ayueyaeye rima